أعتقد إن دراسة التاريخ مهمة مرة, لأنه يعطينا فهم عن الماضي, ويعلمنا عن الأحداث اللي شكلت العالم اليوم, إذا ما نعرف تاريخنا بنكرر نفس الاخطاء, كمان التاريخ يعطينا دروس في الحكمة والتغييرات الاجتماعية, بيساعدنا نفهم ثقافات مختلفة يعني مو بس مادة, لكن درس في الحياة مهم مرة.